Bueno cepillu ka'anyo jin yuan ku sa'ayo kuatiúnyo nakachayó yu'úyo sa'ayo nanani nakachayo nu'uyo 'eh nava ma koó cha'án yu'uyo ehh costantemente ja ña'a, medio día te ja kua ante ka kusuyó yuan ku a sa'ayo utilizar ja ka'an cepillú jin ji ta'u pasta ja ɨó ma yuan ka sa'ayo utilizar ya'a.